e rib'antajiik jun k'ulneem kik qas niriyb'al re'en nab'eey, rajawxiik lalab' li aliit o xapa' nawa' o qana't nera' re'en rik'in nitz'oon qas ka'lax pil wanma' nab'eey wa re'en kuwaj wa lara' kiraj kajchomnek qas ela' rajawxiik kichomin juun junaam qas kikmint kiib' richon rajaw qatzij newa' k'o b'anb'al e juun chewa' ririyb'al kirb'anan ajeer taq tziij li qachon li qajaaw xa' kikjiyij atz'on xa' kikjiyij ak'ulaj xa kikjiyij qana't ne chiran awixqiil xaqara' e k'an chek cha'neem qas niriyb'al re'en wa kink'ulb'ek ni riyb'al re'en qa qas nab'eey kibanek aqache ajeer taq tziij kapan ni tz'onb'al, renejeel li ajtz'onalaab' renejeel xaqar k'o pixb'inek kib'anek, xaqara' k'o jun tijb'al waay kib'anek laaq' xaqara' kib'an jun kotz'ejneem re jun tyoxb'al re jun raqw iib' kechak li achalaal qas jun ki'kitemaal kib'anek. xaqara' laaq' kib'anek chi'chi' jun nem ya' jun ploow, xapa' che'el kkaskaje'l b'iik chipaam pil qachan k'olb'al qas rajawxiik taj kib'an pi li jaay k'olb'al e cha'neem renejeel taq k'iulneem kib'anek cha jaay k'olb'al xaqara' chipaam jun nem jaay re raqaw iib' chuwa re'en wa laaq' aqache' ajeer taq tziij kikb'aj kirtzujuj nichon wajaaw che jun k'ulneem rii' chila' kib'an wii' kik'ulneem ela' xaqara' ririyb'al li wanma' che rib'aniik nik'ulneem kib'anek kinb'eek pi q'atb'al tziij xaqara' kajb'eek pi q'atb'al tziij xa' chila' kib'an wii' jun k'ulneem wunaqiil xaqara' jun tyoxneem reech jun k'ulneem chuwach li qajaaw chipam jun tyox jaay chel qajaaw li achoq'ab' xaqara' richoq'ab' li achen reech jun otz b'anb'al pil k'aslemaal xaqara' qaqya' pir q'ab' li qajaw li qak'aslemaal xaqara' chewa' li qariyb'al qanma' qiqb'anan che chuwa'q che kab'ij che qas rajawxiik b'awa' jun nem k'ulneem kib'anek ela' rib'antajiik chuwach li tyox jaay ela' qas rjawxiik kib'anek wuxu' k'o jun k'aj chek b'anb'al kib'anla'xek qas kamoon riliik junaam rino'jxiik li achen li ixaq xa' kela' junaam kik'is wii' jun otzalaj b'anb'al wa etla' taj ka al wii' wa k'o ririyb'aal li achen pi rewii' chewa' kiraj kirb'anan ka'al taj k'ot kikotemaal xaqara' li achalal wa kikmin la' kiib' chikixa'l jun k'aj k'ulneem wunaqiil rii' xaqara' k'ot qak'is wii' rimal qas chuwa re'en jun xaqara' jun pi rewii' xaqara' li k'ulaj qas junaam kichomnek wa qaqe kirya' chiran jun chek wunaq kipetek kirmina' rino'jb'aal wa qaya' chiran jun chek wunaq xaqara' achalal kipetek kirya' rino'jbaal ew' kib'ane rimal e la' inwilmaj rimal ela' nino'jb'al wa ela' qaya' reech riq'iij re jun chek no'jb'aal wa e kaya't riq'iij awanma' k'ot kata al wii pi saq rimal la qas rajawxiik jun tzujneem reech jun k'ulaj wunaq aqache' rib'antajiik chipaam qak'aslemaal che rajaswxiik katzujnek xa' kela' pi otzilaal kaja'al wii' pi qak'aslemaal.